<hesitation> مهم جدا ان الانسان يدرس رياضيات حتى يعني لو هو مش هيتخصص فيها حتى لو مش هتكون مجال دراسته او مجال شغله، بس مهم ان هو يتطرق لدراسة الرياضيات حتى لو في المراحل الأولى من درساته. دا لان الرياضة مهمة قوي في ان هي بتسهم في بناء عقله وبناء وذكائه. الطفل لما يدرس رياضة وياخد معادلات ومعاملات حسابية هلاقي ان الطفل دا ذكي جدا، ويقدر يفهم حاجات كاتير ويستوعب حاجات يمكن اكتر من قدراته العقلية. بتلاقي ان الطفل دا ذكي جدا فالرياضة بتنمي العقل وبتنمي الذكاء عند الانسان حتى لو هي مش مجال شغله